Агар ман ба шиноварӣ ба кӯл ё дарё равам, аввалан либоси шиноварӣ ва рӯймол ё ягон чиз барои хушк кардан мегирам. Инчунин айнаки шиноварӣ мебарам, то ки чашмонамро аз оби ифлос муҳофизат кунам ва беҳтар бинам. Ҳамчунин креми барои офтоб мебарам, то ки пӯсти ман аз офтоб насӯзад.